Hidup tanpa teknologi mungkin jaman skarang sih mungkin tida bisa, tapi kalo, ya anak anak kaya kita dari kecil mungkin, kita su pegang teknologi gadget sampe dengan kita besar ya menurut sa itu tida bisa. Tapi kalau hidup di jaman sekarang kaya tinggal di pedesaan tanpa teknologi bisa, karna kan su ter-su terbiasa dari kecil memang tidada teknologi kita hidup hanya dari alam begitu, hanya alam saja <hesitation> informasi <hesitation> iya memang susah kalau tanpa teknologi, tapi untuk orang yang <hesitation> hanya untuk tinggal di, tinggal seadanya kaya sperti biasa biasa saja, makan minum. Tanpa teknologi sebenarnya bisa, kaya kaya di pedesaan begitu, menghasilkan uang tanpa teknologi juga. Kaya kerja kasar. Kaya di <hesitation> kaya di <hesitation> kaya sap mama yang di <hesitation> di perusahaan ini tapi sebenarnya tida bisa sih sap mama juga de perlu teknologi HP tapi de tida pake HP <hesitation> android sih de HP nokia. Yang de cuma pake untuk hubungi de pu anak anak saja <hesitation> yang di kota. Tapi. Menurut sa sih tergantung ya ada yang bisa ada yang memang <hesitation> tida bisa <hesitation> tergantung situasi juga begitu. Kalo untuk, teknologi untuk mahasiswa sebenarnya tida bisa mereka harus sesuaikan dengan <hesitation> jaman yang sudah ada skarang apalagi kuliah di uksw, semua semua perlu teknologi, perlu hp, laptop untuk kerja tugas dapat informasi dan mungkin pasti nanti akan merambat ya teknologi ni <hesitation> pasti akan semua pake sih sampe daerah terpencil juga akan pakai, kalo disini kan <hesitation> kita bayar tu bisa pake qris tapi kalo disana tu kan tida bisa, harus pake kes terus <hesitation> sperti kios kios kecil ini, disini saja <hesitation> tadi ha pu teman de pergi beli, rokok disitu saja su bisa pake qris, tapi kalo disana tempat besar juga atau tempat jualan yang di dalam disana. Di merauke ada dua mol, borobudur sama orange, tapi tida besar skali sih cuman dua tiga lantai saja tida sperti yang di kota besar. Itu tu tida semua pake qris dan tida semua juga mengerti <hesitation> tida semua <hesitation> pembeli tu, mengerti tentang penggunaan qris itu, jadi memang mungkin menurut sa sih teknologi ini sangat penting dan tidak bisa lepas dari kita skarang yang sudah bergantung ya, apalagi kita mau tahu dunia luar atau kita pu rencana untuk pergi <hesitation> kuliah di luar begitu kita, pake teknologi ni juga untuk pergi <hesitation> cari cari informasi mungkin.